urr naam pesaa birii kabaatu boraan naam woakti itkanenuu malatiin wakatii kabaat malsun ufpangitaa woantantee ijetee midafetee woan dudu ishian namum wakatii kabuu naam wakaati kaab namum pesaa kabuu.